فن ہیکہٕ پنن پان ظٲہر کرتھ ذٲتی ترقی منٛز اہم کردار ادا کرتھ: فن ہیکہٕ تۄہہ پانس سۭتۍ ایماندار تہٕ کمزور بننس منٛز مدد کرتھ۔ جذبٲتی ذہانتچ تعمیر: تناؤ کم کرُن، بہتر بناوُن۔